כנת כנתמנא נמשי למדינה צפראו סמעת בזאף מן לואלד עלא לטפולה דיאלו תמא ו כיפאש כאנת לנאס עאישה מעא בעד בהאל ח׳ות, יהוד ו מסלמין כיצחכו ו כיתעאונו ו כיכּסמו למלחה ו למא, קל ליא בְּלי כאנת פיהא רִיחָה לנענאע ו למא דיאל לעין כִיבְּרד לכּלבְּ בְּעְגִיבְּת נמשי נשׁוּף לשָׁאנְתִי ו נגלס פי לסוק לקדִים נְשׁם למאדי ו נִסְמע צוּת לנאס לי מבְּקאושׁ ו ולכִּין כִיבְּקאו פי לכּלבּ‌.